Ya kalau pekerjaan yang ideal sih ya itu tergantung bagaimano kito, bisa bersyukur bae, kek yang gaji besak kalau dak bersyukur samo bae kan, kek apo lagi kan zaman sekarang kan apo lagi aku lihat teman- teman ku tu kek ada yang udah kerja ada yang jadi satpam tu gaji nya tu lumayan lah kek lima juta tapi itu lah dak bersyukur kadang karena dak bersyukur tu nyari tambahan tu lewat slot yang kito tau sekarang jadi gaji nyo tu habis ke di putar situ bae, daoat gaji main berharap dapat lebih tau nyo rungkad kan, ya kerjo tu ya yang halal inti nyo, terus kito bisa bersyukur lagian jadi tukang parkir pun kalau kito bisa bersyukur pun iya napa gak lagian itu kan halal lagian jugo tukang parkir kan ibarat tu dak. Iyo kalau aku pribadi sih kalau untuk kerja yang ideal itu yang penting kito nyaman <hesitation> iyo dak di kekang lah kalau di kantor tu ya di kekang ya semesti nyo ya nyaman lah dak terlalu stress, kek ngejar-ngejar hidup gitu, lagian ya sekarang kan aku <hesitation> masih kuliah jugo tapi ya punyo harapan lah kedepan setelah kuliah ni harapan nyo kek gimano yo dapat ya impian nian dapat gaji missal nyo limo juta itu tiap bulan tu kalau bisa akuntu <hesitation> nabung ke orang tuo aku biar usaho setiap tabungan biso lah bawa orang tuo aku tu umroh, kan kalau limo juta kan bisa nyo kalo duo juto satu tahun itu udah duo puluh empat juta, sedangkan hargo umroh tu paling tiga puluh jadi bisa nabung buat orang tuo, biso lah buat biayain orang tuo itu harapan aku sih, yang penting nyaman, terus dak tertekan walaupun gaji limo juto tapi tertekan amo bos dak boleh itu ketat nian amo jugo idak, ibarat tu ngebathin terus kerjo dak lemak jugo kan.